Pues ranii run mal la buny, val za, nu’ vez nah duraz, zény, pur lany ra’ba, camaron na, gula nu’ vez rcuany gyx, gyx chi zaz xlia ghy siuny runy lany raba, te cat racdi gan gaw raba nii va, runy mal lah raba’, <hesitation> zhi laan, zény, pat, pat nu’ vez rniraba ndateny xi cat rundy tëx buny gan run ngwand gaw lanii, purzi nda’teni, xi val za duraz, pat nalte zany, xi nuu buny nxa buny xi cat racdi gan gaw buny lany.